Ty fomba fampiasà traboketra io lelany lava iny: mipetraky tseky i, mipetraky manao fipetrahany iny avao eo, la mandiny bibikely amizay i mandalo. Lafa mandalo amizay bibikely iny mbanilany mbeo, tsy mihetsiky avao i fa la eo avao. Da lafa hitany amizay raha iny fa somary fa ho takatsy lelany lava iny, aboakiny amizay lelany iny, karazany hoe atifitriny biby iny. La azony amy lelany lava iny amizay biby iny la dravy dra ateliny.